لو انا مضطر ابنى مستعمره عالمريخ هاخد طبعا بابا و ماما و اخواتى و عماتى و خالاتى لان ددول اقرب ناس ليا و مش هعرف اعيش من غيرهم خالص و الحياه من غيرهم هتكون وحشه فا لازم اخدهم معايا ويعيشوا معايا فوق زى ما هم عايشين معايا هنا لان طبعا <hesitation> الحياه من غيرهم مش هتكون حلوه خالص و هما اللى هيساعدونى